Ya, izy kaofa hipasoko <hesitation> ya <hesitation> patalon-gno igny e, <hesitation> alaigna môkany izy ampanagnarahigna rirany koa zaho magnagno agnanjy edy e, ampagnarahigna le <hesitation> sisiny igny izy de <hesitation> de avake aminjay o, <hesitation> pasohintegna manaraka sisigny igny tsara de avake izy a- av- <hesitation> <noise> karakôry mô zegny man, a- avalogno amin'ny ilany raiky de ny ilany koa pasigny tsaara be o, de kaofa mipetrapetraky tsara izy de okey.